Ozani ami ma ishi koyi lekehi, nige ge ya gulumanyi kpanu loni, wo okwuma sho motu kotata ni wo ishi ni anyiso, agyo ba yiso aba kado ha mo kasose esalo, omase ni yohonboho geyagye danu, to gbogba ase ni gbieche koyoyo oya yo, oya yo eshi oya omani woyi kanoho ya ga, ogishin ko togbogha meneshi, ashe gyo mo oya motu koyi moni kponi oyageyagye dase ni shomotu ibigbo yi gboyi monya shibi danu shini nadokanu, oni ya woza ni ya mwanyi loni kpo ko nenekye na ta dahani, mamani niki ya malanyi kpanu lon wo ishi na nyiso aha kulotu ko gigya a kpa woya aka ha aba ka ha gye gye gye ko tiyi kanya, ama mo ha gye ko bose ko tiyi kanya dede kede anamo aha wis an go kito, ogyo wisongo iya gebe konya Kwe oya gwu- gwutogye kpanulalo, oya <hesitation> shotu kuleyi onya nma kamo agyakanu mana ya ga ma, ikpiye ya losho, abagwakya, aha ba gwakpa iso bamo oyinonmya mani wagya kanu mani, omani wagya kanu mani, oyawu gofo ole kayinonya, oya fuwa bawigye shawo eye, iya ra ishi ni awayi lekeni oyawo gofunu kole kayinonya abawigye shawo eye miyabo gofunu kole kala, wigye ba tukwu kiyeho ikpiyeho ya loshun, oya kadase mawo pini wangyanu la, wa kishi mani lalo ayi ya kyakyaka mani lalo, owoni oyi ga foya kakya ofonu yanawa, oya kuludu kame, wa ehe, oya foya kofo, oya ma binu pini wojoji, aba labo kiyiwa ko gbo siwa ko myo mge ki owaza nake shukoyalo, owoni awase ni shu koyani, ni mahani pini kadahama, aha akaya lo, ake gege yaho gbehi kishi ni awa gbanyani, oya shoshi mo oza nase gyo kadawo mo kayalo, oka yalo, oni yu ya ra ishi ni awayilekeni ozani nya mwanyi kpanu loni, agyo bose gese. Aga tigig aba tigiga, ba tigiga, kuce nishi babomula tigiga gbogbogbo, eno shi shi kwe ola yayaha ingulo, kwutomola ase ni sonya kikpo ene me wa shahayi mo aha gole, kweno ikyeni aya gegoya mwa nyi loni owoya naya ki shoni ba tiga omola mani naha woya kpiyi ka ha kpishi nye kaha gba nya nabani ba ya wo kpiyi ka hama nagbela epa kwe eta aba ka kpiyi ka, agyo bagye a ba rigi ga nato kpo igiga reshi kpo labi ta imebela na yaseni aba ra bvamo ishi oye alabo kime bela kamu mani pa iye na ba yanu man, ogwu kpanu ni yo ma oya naha, awoza man mwashika wawoza aba ku iya ishi koyi ke ni iyo gagu ya mwanyi lo, igyolo ra wozani mwashika kwe ishini agyo iyigye aba mo awa, aba loza rore oyileke oga ga aba fayibo gbayayi laba oha, oya lokunu ya ha, ishi mwashika awoza mani, igyo lo yigye awoza mani iya ra ishi kayile keni, iya ma mo asuse ongo kwoyi ga gye ko fo ishi oni oya wo tiri oya yiri kozani owni oya yiri koza lemani, ishi mwashika oya mwa nyi kpawoza ni oya yanilo oya shoshi ni oyi na nyiso na ga gya woza ni shisheni noyaga ni shoshini ipu kotunu. Ni oya oye ni kiyara wo ishi na binokpa ni, agyolo bi nakpa, ayiso inokpa abaga gigya shi ba ga yilo, bagi gyashi ga yi kpokilo, keho kanaho kanano baga yikpokilo a gbi mebela ka dakeho, agyolo mo bawa agyiso kenya ga kaha gole, owoni ase gyo yi so oshu ko gboza no yaya gege ya mwanyi loni, ta ta tiriri wikpokiloni, woni gyolo yiso ga ga yikpokilo kwe yilo lalo kyash ga yilo lalo kwe ga wikilo ni lalo, owase ni nyiso oyojije ni oya gege ya mwa nyi ooh ipu koyi sani ishi koyi luke ku hi kwe anya kwasa kwe osa wokye ni lalo, owoza mani woza ni ose baya ogwa abaya ni aba gege ya mwanyilo nishi mwashi ka igyolo yigye aba ga yikpokilo awayi nonya naba geba ha ma wa gya ishi oni, agyade wa agya kokwunu la, agya ni oya gebenu gamo ki aba bogunu kole ha ki gbeyi kishi ni oya wolemu, ama agyolo yiso ga yilo, pyo ne rupa, geta ene awa wayi labo danu moto oya ma, ogyolo manu ya yimo koroza man abayi labo, oni ya yaha bagwagya mo aha gbagya dede a woza mani, awoza ni aseya gege ya mwunyilo